﻿Toh ancai damuwa tu mu dai, mun goda ka a talah, da ma mutu me, a talah baa, mati me a'laa, toh daman, ancai mu lauke dama lauke dama ka kwarau-ka kwarau ai, ko ɗakwarau ko ɗakwarau ayy, toh amman na daga dai amuntu muu, karai-karai do Allah zama hau kali man zay, kul gargadi wa lewai banda ciri, banda ciri faa, ka bay ta murna shiryu dan Allah ku eh ciri bai, tun gu mu 'yeta mun na <hesitation> munda lau mu ga mati katum, mu ga matu katum, ka mu ga may yee, to kabila wadin na 'ya ga betun rinjaya mu ne, eh mu abu ne fa ah aye zamani ma abu ne ma abu ne ma haɗe ma ka, eh an kabila 'yan na men kaza, kabila 'yanka ka'i bay, kabila na men zaka ,toh ka ga may yee ko wadi mike kabila, tu ku nawasi, <hesitation> karai-karai ka tumu gam fa, a ǩyali, ǩyali ai karai-karai katu mu gam, a jiha ma yobe amuu, don zakan manya manya, zakan bare-bari ye, in katu mu ka ga may yee, ai fi ɗan nakau karai-karai <hesitation> ka yare man zaka karai-karai bay. Tog ga mato na ka tum, dun mu gama tam katum yee, men mendi munda lau agi manya ma mum ma wasii, amman katum ka ga may bay yee faa, man nawa tume su agi manya ma ga, a gii manya ma ga, malagi manya maga, fata wadi men kaza toh katu ma ka ga may bay, oh wadi ma ta, makai da hallah, bi kaza ii barsu bay, amman ka muu ka ga may yee fa, katu mu kaga may yee, mu ku man abunan gi manya ma mun yee, mun da lau men kaza yee, sala bara tunsi, toh amman ka mu ka ga man yee fa, ma wuna ka yee, mawuna bay, eh toh ga matu nau maw ka, na da ga, na daga, kar mu eh abun nan bay, tala ga ma tum mu ka abii wadi ga ma mato nu ka katum, amma ma ga matu ma ka tum bayy, toh kullum du mune abayy, <hesitation> ancai ku na kau a kyale mu bare-bari ta ka tu me na miyaa? ka su ka game, fulata ko na yee fulata ne, <hesitation> babar-bare ko na yee babar-bare ne, ancai babar-bare ka'a saudiyya ne, kala gan ni 'ina ya re Nni, nagi maza-maza mini ne <hesitation> toh gidi karai-karai ga ma tu nu ka kaatum <noise> do muu fa gam faa, bayali, fa, ajiha mujam mu gamfa bayyali fa, jiha ma tobe eh fa katu mu gamfaa, mu taman da maga mata katum taman da maga mata katum bay yee, toh mune kullum na bay, amma do muga matu ka tum yee, ai dumu ne ka rinja yee, ma; ma abunnan wala ka bare-bari, ka fulata, lana fune mu a gam <hesitation> gaman na muna ka bay, <hesitation> amman sai ga ma ton ka, in ga ma tun ka bayy, gam tunuu ma banza ma wuna mamm bay, amman ga matun katun yee, toh dole faa, mune men fa kagi manya, ma ga matun katum bayee, kamen mendi ma wuna kagi manya bay, sai mu 'yaramtu. a'ah ma ina amfani bay <hesitation> men mu ci waram muu, amman ga matun ka tum yee, ko dawi mane man kau ayy da muna eh ka su gam faa. ﻿Wala ka bare-bari, ka fulatun layi ware muka gam, gamman na mula ka bay <hesitation> amman sai ga maton ka, in ga mato nu tu ka bay, gam mu ma banza ma men waɗi bay, amman muga natun katu yee, toh dole fa mu wen men fa ka gi manya, muga matun katin bay yee, ka men men ɗi ma wuna agii manya bay, sai muyaru a'ah mudu mu katum mu mu gam, a'ahma in a kara, toh dumu ka tum gam ma naiina anfani bay, <hesitation> kane ka sai mucum gare ga muna men, to amman gama tun ka yee, ko dawun ma ya, aii muna eh ka su gam faa.